مهمة جداً حفظ القصائد عن ظهر قلب علشانإنها تساعد الطفل إنه يكون عنده طلاقة في اللسان ومعرفة لغة بلده ومفردات اللي تكون مميزة جداً في اللغة العربية يتم تحفيظها للأطفال من خلال القصائد لأنها ما تكون مستخدمة فشكل فعال في المجتمع.